<noise> nyo nating tagei fi rou ya nei fo <hesitation> kan rof ri nating kat ror ya, ri nating fakuat ror community fo vurots nating fakouts ror fo komuniti ta saf fo ka ri nating rangats ror ya. <hesitation> nainy tan miting ri nating guam favot miror, ri nating nongon tsue ror tan fakouts a kominti an kovio nating nongon tsue ror tan kat saf a binun fo chief nating rangats iny ror ya. ri pininy taga babainy tau for a ka nating ruak non fan.